<noise> Búsaú bá n rəg sá a sá máré kinaú kōn-h á kurúmān ma jám mmī ayaú bá bá awúnú nəm sə daún aha-hn: ń rəg ʒəd a khuni bē kəd nəm n rəg dāp wár-mmo vō dōd, mmá dáp kú vō rəg dōd, í rəg vāk avalí, í rəg vāk kùrúmām. Ayaú bá avaú bá í rəg vák bəg wá-mmí maré kinaú kōnh bu ba hwab səyeí n hūn hō bəg máng a í hō bəg rəg kād ayaú avaú a í rəg vak rí. Ayaú bəg ri, ʒəun-wanh-ʒəum: khiní pəni-í, kú má rəg vak avau rí n ʒə rəg hwá kō a sō-hn, n rəg lāk kō rí: ámmá rəg vàk avau rəg vák kúrúm am jirí khini-í pəní, í rəg dwák aké k’aú yi rí, n rəg ʒō a mēn, n rəg yá alárú, asəu rəg tād tri, a kú p’ən yé kaí di aké funishūmēn, jibə aveú yiri nghə-ni, mpər hwúb səyeí n’əngh bəg bəg sə yaú aveú, ayí bəg kuní bəg máng. Sa máng aveú ke sə səd aré yiri nghə-ní, í rəg vak avaú jiri khini pəní. A pəna-wahn ayáú bú bəg bá ayi hō n hō kōn maré kínau kō í rəg vak avau. Janā bá á kúrúmam yi yé a bəg káng ná janá bá ajínlaí, ba rəg kwoi yí aké yau hwaú-kənrəg yí rí, má a kúnimām ka-hn yí bəg sō jé bəg rəg káng janá bá k’əngh-hini jí, bá mād-ba máng, bəg agūn mpər bá kpak-kpak rəg fāk dōdri bəg, n rəg fāk dōdri bēshiú bú bəg. Avaú á dan-yeó maré kinaú kōhn í hō rəg swák abō yaú avaú yi rí <hesitation> e. g. L bá daún <hesitation> gbāmá wùí dirí máng í rəg vak kúrúmán a kú yí í gbamá wúí dirí, a ku̍ p’ən yí dāru̍ kai, a dānyeī nōú jiú, bē í má ya yeí a wanh-shāb-nà-shāb. Bú bá yhēn hāhn mare avaú yé kōhn a khini bē k’əd nəm a na má dāb wá-mnú rō dōd asə shə bú baji rəg n wá rəg í hō rəg swāk abō yaú avaú yí rí. Í má gbánoú avoú rəg bəg wá-mmí, bá á rəg dānyeí n rəg kād kú máng kinaú a janá naá kúrúmám <noise> n ma kād kú rəg máng kúnímám jan ʒək kinaú ʒə tak-yí rí rəg í rəg sá né bəg funi-k’au ré? Í rəg sə né bəg funi-k’aú ré? Ba’ ā janá-jáná rəg jí rəg t’əgh noū rí n rəg yá tanu-bú-bárí, ba khini-yí í rəg t’əgh nōu rí n rəg ya noū busaū yi rí. Í ma ʒən asə shə gbanūwa rəgi, ashə sō ā í p’eí rəg dāp’a jana-jáná vō dōd, n ma dāp bəg vō rəg dōd, í ʒən aʒənuyí, í vak avau yi gbanuwa rəg, n gbanú aʒənu yi rəg, í ka-h rəg dáng jana-janá í kōn dirí-ʒang i vak kúrúmám, í má vak avoú g bànúwán rəg i á kinaú tanú-bu-batí, í hō bəg n wāk bəg diri-kaí, sō ī rəg wāk bəg wāk bəg dírí jírí kaí mang maré asən’əngh kōnh sō aí rəg naá í fān ʒək ʒapər a vūd-vū d ʒə rəg swak-a-swak, n ma ʒə rəg e. g. n j’am hō bəg rəg í fú b’aí ʒapər a vūd-vūd rí n wāk bəg diri kaí. Sō í rəg wāk bəg diri mmeí shawūn n rəg ʒək būsaú diri-wak-í, n təwangk bəg diri-kaí, n bən bəg biní, n hō ayarbú tanu-bu-barí bəg hō n hō <hesitation> sō n rəg wāk bəg diri n rəg bən bəg birú, n rəg sa bəg bá a bəg rəg t’əgh noū tí. Ʒa bəg ma gbān bəg noū bə bəg rəg t’əgh noū rí rəg Í rəg gáng sō a bəg kanoūə hō bəg rəg yá á tanu-bu-barí rəg b’eí, bəg kanoū a hō bəg rəg yá á tanu-bəg-barí má b’eí yeí fād rəg akē nōú-piní, bəg rəg dwūo hitú n ma dwō rəg, í yi nəm bəg b’əg b’əi n b’əi fād rəg, ī hō bəg n hō kānə abo yaū bō kāboū, bəg hō bəg n hō bəg hō yé yā bō tanu-bu-barí. Asə shə ba yiri-yiri wa hn ba bəg karoū hō bəg rəg b’aī n rəg hō bəg akī kaī jé bəg rəg ya á tanu-bəg-barí. Á hwaī rəg aké yaú bəg rí, í má gbánnoú maré kaí rəg, sō n rəg wak jana-janá diri, wa-mmí rəg sá bújiu̍, ku yí yé rəg sə gá bá bé, kú má gá bé gbaníva rəg, kū ngh’ə ʒapər wūr pərí, n ma ngh’ə ʒapər wūd rəg pārí, kú kād ré dīri-wak-ī, n ma wāk diri gbánūwá rəg, ku b’aí n b’aī t’əgh noū kaī, kú ma t’əgh noū n ye yād rəg tanu-bu-barí-rəg nii na pa-í mmí bəg wa-mmí, i sə ké kaí, í rəg jak na ré dirí sərí jé ī rəg yà nóū bəg-saú yí rí. Kú má yé yād rəg abō noū bəg-saù yí rí. Kú má yé yād rəg abō noū būsaú rí. Kú má yé fād abō noū būsaú, n ma t’ək sō, sō anaū, sō ʒai anaú sə səd n rəg dāp dūp n rəg dāpku, n rəg lá kō akē ʒaun-shar, kū má pān vō aké yeí n hwar sō-nh, n kād kū ayé fād rəg bē búsaú tak-nəm ʒag-ʒag ré? Kú má yí “ ááhn” n yi “ tō n sə ré aké noú beg-saú mmí rí. Ā kurumam sá ī gbán noū wāhn tak-tāk Í sə noū busau̍ á bəg rəg yí sō k’əb-í. Bəg ma k’əb-í yí sō a marē ane rəg ngha-aghanū rəg. N̄ rəg dwak ná yeí n rəg kár bō funí-k’au a hwaí abō ganu, abo <hesitation> k’au naaangh aaah dā-í hú fām yi, jiri kaú-máng mpər kād mmí apəna shí na abō funi-k’au ké ri, maré kinaú kōnh m ma dwāk rəg anoū-bu saú sō a bəg rəg k’əb yí sō awūnu-ngha-ī yeī n kēn rəg yā kənaú waí, n rəg waí kēnaú janáh, n rəg waí kēnau bu-waá, n ma jbānūwá rəg, sō asə shə má tak mmí a n rəg jí bū trí n káng bē kaí n lá bujiú n jí. Sō hwūb má tak mmí bujiú ji ba yeí máng, má tak-hāh mmí doún n d’əgh ʒān n waá jé n waa̍ má tá- awu̍nú rəg sō a bəg kəb bəg awunú-gha-í má vūb rəg n káng yé yá noū-busaú. Í yá noù-busaú ha-hn, í rəg dwak ʒá anoū dāp rəg māk yhən, arē anoū gān rəg n mā dwak rəg nōu bú-sau n káng rəg b’eí yeí kaí n waí jana ba ʒəu yeí, í ʒəd ʒáng í səghn bəg káng b’aí fād rəg tāk-tak-a n ma b’aī waí bəg sáng b’aí fád rəg tak-tāk Ī lāg jiri bujiú ā í rəg sá məń-khəʒaú je bəg ji n naá rí. Sō á n rəg gbān noū bú bá sə shə, sō hwūb wá-mmí b’aī fād rəg jiri-kaí máng bē busaí n b’aí fād rəg, bá á má sə yeí je a bəg waí noù rī, n ʒək n ʒə hwa kō a funi-vō, bəg sá je jána-jáná rəg jé. Ashə sō n peī rəg d’əgh n káng rəg kár p’aí naí jé í bəg ba-jau mmí bá hwūb rəg d’əgh diri n̄ bām diri nai n shí n ʒəm aʒənu bú bá hwúb. Í má ʒən aʒənu rəg, sō bē sə sə səsə n rəg bār-aaʒá anoū mák, rəg ʒəu <hesitation> ʒwar-hūnni, n rəg shə abō mərí bəg shár-y’amí, n rəg waí ba a í dwak rí aké avərí yí tí, n ka-h rəg fák ba á rəg kyən aké avərí yi ri bəg fúnīishúmēn ā sō asə shə ī, n ma b’aī n b’aī fād rəg kaī n baī shī rəg akē mərí bəg shár y’amí, ashə sō á bəg ʒək bujiú n ʒə rəg b’eī mē yeí, n ma fál shár-y’amí fak fák má gbānuwā rəg n jí bújiú, n má jí bujiú gbànuwá rəg, n rəg bād jáná-mmí naí n kād bəg “awú ak’ə-í í rəg yá tanu-bu-barí-a rəg yá tanu-bu-barī. Aʒəm a bəg rəg kəd wú kaí a rəg ya a tanu-bu-bari? N ma kād hō bəg rəg bəg má dáng mmī rəg, bəg rəg hān mmí naí í má wangk diri noū gbanuwán rəg, n dáng bəg bú bá ak’ə-í í rəg sa rəg, tō asə shə sō á m p’eí rəg yī bəg sō marē bəg bəg ma bəg bəgʒəu a bəg rəg waī nəm aké diri <hesitation> bəm má b’aí n b’aí-hahn tanu-bu-bari səyei n dáp bəg vō dōd n marē anè a kú yá akú ná jiní jé ak’ə-í í rəg dwak akiní sō nrəg səd diri n rəg ya a tanu-bu-bari, ba ka-hn rəg ya búsaú rəg ya. Ń ma ka-hn dwak a ré n ma yé kād rəg tān, wa-mmí má kar tān b’aí d’əgh mmí rəg n yī í vak avaou jé a vō kúrúmām rəg səd ye khini n rəg pən ye kai yau səyimə, í. Ma bəg kú vak avoú gbánúwān vəg – i vak kúrúmām a ku̍ jám yí khímí akwa-gh-n hō khimí n hō hwa jinǐ. Aré bú bá n rəg sá maré kinau-kōnh a kummām ma jām mmī trī ake yaú